ס'איז דא אפאר מינע סוועטערס, <hesitation> ס'איז דא איינס וואס איז א רעגן סוועטער וואס מ'טוט אן ווען ס'רעגנט מ'זאל נישט ווערן נאס, נאכדעם איז דא א דינערע וואס מ'טוט אן מער אזוי ווי אין די זומער ווען ס'הייבט אן צו ווערן אביסל קילער אפשר ביינאכט, נאכדעם איז דא וואס איז מער דיקער וואס מ'טוט אן ווען ס'איז אביסל מער קעלטער אבער ס'נאכנישט גענוג זייער קאלט, און נאכדעם איז דא א קאוט- מאנטל וואס מ'טוט אן אין די שניי אדער ווען ס'איז זייער קאלט.